Mani ideal ishim ijodiy bo'lishini xoliman va odamlarga foydasi tegadigan va o'z qobiliyatlarimni <hesitation> to'liq namoyon qila oladigan ish bo'lishini xohlardim va xozirgi ishim ham shunday.